Ɗun kaa jaasi fuu ley ñalawma, njaraa liituruuji ndiyam ɗiɗi walla lituru wooturu e feccere. Ɗun kaa so neɗɗo waɗii ley ñalawma, <hesitation> tawan ndiyan kaa heƴnii. Ɗun woni ko jatetee kaa. <hesitation> So wanaa ɗun wakkatiiji ɗii ana ceerti hono so ceeɗu warii en, hebbinde njaran muuɗun. Ɗun duu ana seerti e so dabbunde.